Es mestel de mestural ojas verdis frescas colas proteínas comu'l pollu, l'atún, garvançus o güevus, tamién pueis echá-li quinoa o arrós integral, grassas güenas comu l'aguacati, nuezis o simientis, i quasique cualisquiel verdura pa dá-li güen gustu.